Ja kuudu va'ando tiuku iondo meeniinne ruido taja luliu tiuku pues <hesitation> primero xuuka'ando pues pedir a nuestro kutata maanindo na tajñaa in sueño va'a.